راح أسأله عن تجربته الشخصية ومسيرته المهنية. مثلاً: شنو أكبر تحدي واجهته في مسيرتك وكيف تعاملت معاه؟ كيف توازن بين حياتك الشخصية والمهنية في ظل الشهرة؟